Kʋwa nɔdʋnʋ auryalɛni wafɔ nakpɔ ɔtsɛ ɔtsɛ bʋakʋ wafɔ na kpɔ lenyi ɔtsɛ be dʋnʋ ɛtinyɔ kʋwafɔ kpɔ nadʋ kokoko wakpɔ kilʋ ayɛlɛ wafɔnakpɔɛ kʋ nobuele nʋdʋnʋ lɛ ko gamɛ kʋfa nekpe mʋ wʋkebʋele keli nalʋni ʋkpafo wafɔne wafɔnakpɔ nobʋele nʋ ʋdʋnʋ. Lɛ mawʋ nami bi kasʋ mɛ make bʋele dʋwʋ ʋnana fʋsʋnʋ ɛwlɔ kɔnadʋ ʋdʋnʋ enuy gbidi gbidi kɔna dʋ ʋdʋnʋ wafɔnafʋsʋ ʋmɔli ibvele kʋne buele mʋ wʋdzakpo wʋdʋnʋ ƒamiy wʋkebʋele aƒɔna bʋɛba alɛ kʋ yefue ya ɔlɔdi ayo ʋkpafo kɛme buele kɛkebuele nʋ ʋdʋnʋ aƒɔna bʋɛ okpeli nʋnɛƒʋɛ na nafʋsʋ iɔra dʋnʋ lansia dʋnʋ gʋliano dʋnʋ satrinos sɛtlo sɛtlo dʋnʋ divalgʋ dʒeʒ dʋnʋ ayʋ onewani onewani ta netemʋ nʋ ataɔwɔ ɛdiɛ bʋakʋ nina mʋ mʋ netemʋ lɛ ɛdiwani bʋakʋ nana ƒʋsʋ ŋamʋ na fʋsʋ atami ʋmɔ nila kʋ nazɔ enelɛdini bʋai netemʋ natani nanafʋsʋ nʋ nadʋ ʋnɔ nʋ grʋp mʋsikal ʋnɔ wani keke kʋ nanafʋsʋɛ nafɔ nafʋsʋ madam abitɔ ayinɔ ni ʋnɔ voʋovo tsɔtsi ayinɔni keke akʋ akʋ nadawli nafɔ nafʋsʋ ma keke bʋa nineyi alʋ wani ayɔ wɛ ɔnʋ wani bʋakʋ naβnafʋsʋ lakʋ naƒʋ nadʋ kʋnidʋ ʋdʋnʋ nafɔ nodʋma bi.